Sebetulnya kalau gue diceritain ye, dulu zaman kita mah nggak ada ulang tahun, tuh mi nggak ada ulang tahun, ulang tahun kan baru sekarang sekarang aje boomingnye, gitu kan baru booming gitu kan tapi ye namanye sudah kebawa arusnya modern ya jadi nggak betawi nggak ape aje, kalau misalnya ulang tahun pasti ade aja tuh ya acara-acara yang dibikin gitu kan, habis tahu yang biasanya kalau kita mah nggak jauh deh tuh dari nasi kuning ya kan, <hesitation> apa sih namanya telur suwir hidangannya itu <hesitation> tempe orek kering ya kan sama itu deh apa namanya ayam serundeng ya kan, kalau kita gitu ya kalau betawi itu tuh udah pasti snacknya karena emang zaman dulu kagak ade, jadi apa yang mau cerita zaman dulu ini paling ceritanya zaman sekarang kemarin gue ulang tahun anak-anak dulu lagi masih ada ayahnya itu anak-anak ulang tahunnya begitu aja dihindarkan nih terus susunan acara ini paling kita baca doa, dan terutama baca doa deh minta panjang umur <noise> minta dikasih sehat itu utama dia baru tuh yang nyanyi anak sekarang lihat tuh ye kayak ada selamat tahun lah ape lah gitu tapi emang kalau dulu dulu emang enggak ada ulang tahun sih.